<hesitation> Agnamboaragna hanina maro loko ndraika nefany izy manintona: <hesitation> tegna mety indrindra zany zao a legioma, legioma zany zao no tegna maro loko kokoa. Mividy karazagna legioma anao a de <hesitation> ohatra ataonao hoe legioma sauté de sy ataonao masamasaka sara de ataonao hagnitra maromaro izy a am'zainy mba hoe manintonintona anao fofony mban'ny tsirony.